frumvarp sjávarútvegsráðherra um rekstrarleyfi til bráðabirgða í fiskeldi var tekið fram fyrir önnur mál á dagskrá Alþingis í dag þingmenn stjórnarandstöðu furða sig á því að keyra eigi málið í gegn á of stuttum tíma lögregla

sagði óvænt af sér í dag eftir tæplega tveggja ára starf hún þvertekur fyrir að hyggja á mótframboð gegn forseta Bandaríkjanna kornbændur á Norðurlandi eru enn að þreskja korn og þurrka þó að komið sé fram í október miklar rigingar í haust hafa

við uppskeruna þrátt fyrir háan aldur fara vinsældir íslensku

uppskriftir að lopapeysum seljast eins og heitar lummur í gegnum netið og er stærstur hluti kaupenda erlendis

út rekstrarleyfi til bráðabirgða í fiskeldi til allt að tíu mánaða var tekið fram fyrir önnur mál á dagskrá Alþingis í dag formaður atvinnuveganefndar vill að málið verði unnið hratt og örugglega þingmenn stjórnarandstöðu eru undrandi á því að keyra eigi frumvarpið í gegn á stuttum tíma úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi nýlega úr gildi rekstrar og starfsleyfi Arnarlax og Arctic til laxeldis í sjókvíum í Patreksfirði og

Tálknafirði nefndin vísaði einnig frá beiðni fyrirtækjanna um frestun réttaráhrifa óhætt er að fullyrða að þessi ákvörðun hafi vakið hörð viðbrögð bæði hjá sveitarstjórnarfólki á Vestfjörðum og þingmönnum á Alþingi sjávarútvegsráðherra lagði eftir hádegi í dag fram frumvarp um breytingu

á lögum um fiskeldi sem snýr að rekstrarleyfi til bráðabirgða frumvarpið var tekið fram fyrir önnur mál á þinginu í dag atvinnuveganefnd fundaði í morgun vegna málsins svo ljóst er að það á

að fá hraða afgreiðslu með frumvarpinu er lagt til að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verði heimilað að gefa út rekstrarleyfi til bráðabirgða þegar ríkar ástæður mæla með því með því verði lagfærður með almennum hætti annmarki á lögum um fiskeldi til lengri tíma þótt svo virðist sem þingmenn séu sammála um mikilvægi málsins fyrir Vestfirði þá sögðust þingmenn stjórnarandstöðu undrandi yfir því að keyra ætti

málið í gegn helst á einum sólarhring málsins sé ekki ræddur og var farið fram á að umhverfisráðherra yrði viðstaddur umræðuna það er ekki komið á hreint eftir bæði svör ráðherra og líka eftir fund okkar í atvinnuveganefnd í morgun að það sé beinlínis nauðsynlegt að fara þessa leið höfum við eitthvað öryggi fyrir því eða einhverja

tryggingu fyrir því að við stöndum ekki frammi fyrir einhverju stórtjóni að lokinni fyrstu umræðu fór frumvarpið til umfjöllunar í atvinnuveganefnd Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður nefndarinnar

lagði mikla áherslu á það í máli sínu að þetta mál yrði unnið hratt og örugglega enda væri mikið í húfi og frumvarpið því mikilvægt verkfæri fyrir sjávarútvegsráðherra hefur sett allt í uppnám í þorpinu segir formaður íbúasamtaka Bíldudals það jákvæða segir annar íbúi er að fólk hefur þétt raðirnar ógilding fyrirtækjanna Arctic Fish og Arnarlax hafa sett strik í reikning íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum bækistöð Arnarlax er á Bíldudal og þar er fyrirtækið samofið samfélaginu hérna eru bara tíu kennarar

fimm

eiga maka sem vinna í Arnarlax og nær helmingurinn af börnunum eru börn þeirra á einn eða annan hátt lögmaður kærenda leyfanna hefur haldið því fram að ógilding leyfanna nái einungis til örfárra starfsmanna forsvarsmenn fiskeldis og sveitarfélaga

telja ógildinguna á hinn bóginn geta haft afdrifarík áhrif á alla starfsemi fyrirtækjanna til dæmis í ljósi þess

að ráðist hafi verið í fjárfestingu sem ekki sé hægt að nýta það er bara allt í uppnámi fólk óttast

að eignir séu orðnar verðlausar það atvinnuleysi og að fólk flytjist héðan

þetta er og þetta kemur yfir fólk eins og reiðarslag frá aldamótum og til ársins tvö þúsund og tólf fækkaði fólki á Bíldudal með tilkomu nýrra atvinnutækifæra laxeldi og kalkþörungaverksmiðju tók fólki að fjölga á ný og nemendafjöldinn í skólanum til dæmis tvöfaldaðist eru allir á Bíldudal fylgjandi atvinnugreininni sem slíkri já auðvitað

þetta pláss þetta var í niðurníðslu hérna voru hundrað manns við viljum að fiskeldinu sé

en ég held að þetta sé mjög aggressíf umræða og oft á tíðum finnst mér hún bara ekki byggð á nógu góðum rökum og staðreyndum

þessu neikvæða er að við stöndum þétt saman og þetta hefur þétt okkar raðir lögregla ætlar að fara fram á gæsluvarðhald yfir einum þeirra tíu sem voru handteknir í umfangsmikilli lögregluaðgerð í morgun vegna gruns um skjalafals hátt í fjörutíu lögreglumenn tóku þátt í aðgerðinni sem beindist gegn starfsmönnum og eiganda starfsmannaleigunnar manngildis rannsókn málsins hófst í september þegar grunur vaknaði um að starfsmenn starfsmannaleigunnar hefðu sótt um

kennitölur á grundvelli falsaðra skilríkja lögregla handtók tíu vegna málsins í morgun á tveimur stöðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem mennirnir búa eiganda starfsmannaleigunnar var sleppt að lokinni skýrslutöku átta starfsmannanna eru

úkraínskir ríkisborgarar en einn af þeim getur ekki gert grein fyrir sér

yfirheyrðir í dag átta af þeim munu sæta tilkynningaskyldu með reglubundnum hætti til lögreglu en þessi eini sem eftir stendur verður færður fyrir dómara áður en dagurinn líður

þar sem verður gerð krafa um gæsluvarðhald

get ég ekki tjáð mig um Ásgeir segir að tryggja þurfi að fólk geti ekki fengið kennitölu hér á landi nema það sanni deili á sér lögmaður starfsmannaleigunnar segir handtökuna hafa komið

óvart hann segir að eigandanum Ingimari Skúla Sævarssyni

verið kunnugt um að mennirnir væru komnir hingað til lands á fölsuðum skilríkjum ef þetta reynist rétt að svindla á vinnuveitandanum það er hann sem ber tapið á því í rauninni er hann þolandinn er hann sem er þolandinn hver fer verst starfsmaðurinn að níðast á vinnuveitandanum í þessu tilviki Ingimar Skúli var einnig eigandi og stjórnandi sem fjallað var um í fréttaskýringaþættinum í síðustu viku

þrír sitja í gæsluvarðhaldi að kröfu lögreglunnar á Suðurnesjum vegna rannsóknar á vinnumansali og hafa gert síðan um helgina þetta staðfestir Ólafur Helgi Kjartansson lögreglustjóri á Suðurnesjum í samtali við fréttastofu hann vill ekkert frekar gefa upp um málið og segir rannsóknina á frumstigi samkvæmt upplýsingum fréttastofu er málið ótengt aðgerðum

nikki

sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum sagði af sér í dag þó að hún hafi oft verið gagnrýnin á orðræðu og gjörðir forseta Bandaríkjanna þvertók hún fyrir að ætla að bjóða

sig fram gegn honum í næstu forsetakosningum nikki Haley hefur gegnt embætti sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum síðan í janúar tvö þúsund og sautján en það er eitt af æðstu embættum Bandaríkjanna hjá bandalaginu hún er í Repúblíkaflokknum og var áður ríkisstjóri í Suður Karólínu afsögn hennar var nokkuð óvænt en eftir fund með forsetanum

hyggist leggjast á árar með Trump í næstu forsetakosningum hefur hún ekki alltaf verið ánægð með störf forsetans það kom mörgum á óvart þegar Trump valdi hana til að gegna þessu embætti en hún hafði gagnrýnt hann og málflutning hans í kosningabaráttunni fyrir eftir henni var til að mynda haft að málflutningur Trumps og áherslur hans í alþjóðamálum yrðu jafnvel til þess að þriðja heimsstyrjöldin gæti skollið á fjárfestingaleið Seðlabanka Íslands til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra fleiri mál byggð á upplýsingum Seðlabankans um hverjir komu með peninga til landsins með þessum hætti kunna að verða tekin til rannsóknar á árunum tvö þúsund og tólf til fimmtán bauðst þeim sem áttu nokkra tugi þúsunda evra í erlendum gjaldeyri að kaupa krónur á tuttugu prósenta afslætti það var háð því skilyrði að viðkomandi hefði ekki brotið gjaldeyrislög og að fjárfest yrði í fasteignum verðbréfum fyrirtækjum eða öðrum ríflega þriðjungur þess gjaldeyris sem kom inn með þessu móti var í eigu Íslendinga eða sjötíu og tveir milljarðar ekki hafa fengist upplýsingar um hverjir það voru

sem nýttu sér þessa leið en Seðlabankinn hefur birt upplýsingar um hvaðan peningarnir komu og kom stór hluti

Lúxemborg Bresku Jómfrúreyjum og öðrum aflandssvæðum

efnahagsbrotadeild óskuðu ekki eftir upplýsingum um hverjir það voru sem komu með peninga til landsins á þennan hátt en það gerði hins vegar skattrannsóknarstjóri þegar voru birt tvö þúsund og sextán óskaði hún eftir því að fá þessar upplýsingar að nú sé unnið að því í samvinnu við ríkisskattstjóraembættið að fara yfir þessi gögn það er ekki í

því öllum tilvikum sem við sjáum í framtalinu hvaðan þessir peningar koma og það er eitt mál í rannsókn hér núna tengt þessu þar sem að er þá grunur um refsiverð undanskot brett tekur formlega við embætti hæstaréttardómara í Bandaríkjunum í dag hann sór embættiseið sinn á laugardaginn var eftir að

Donalds Trumps á

tvær konur stigu fram í kjölfar tilnefningar

útlit er fyrir að uppskeran hjá kornbændum á Norðurlandi verði með lakasta móti í ár frost í ágústmánuði skemmdi kornið og miklar rigningar í haust hafa tafið fyrir þreskingu það er snjór í fjöllum í Eyjafirði enda kominn október kornbændur á Norðurlandi eru þó enn að venjulega eru þeir fram eftir hausti að uppskera en í ár stendur hún óvenju lengi

og fallegur dagur í dag og þá nota bændur tækifærið og fara og þreskja korn en svona hefur þetta ekki verið í mestallt haust rigning og

búið að ganga frekar leiðinlega svona í byrjun október

lok september miklar rigningar og

meðan hægt er en þetta er ekki búið að vera gaman og ef kornið er blautt festist það í verður að þurrka það þá hefur reynst erfitt að fara um blauta akrana á tækjum og liggur kornið flatt og þá vandast málið þetta er hveiti og það hefur lagst í miklum rigningum og það er allt rennandi blautt og þetta er ónýtt bóndinn á klauf í Eyjafirði er búinn að ná inn öllu byggi en hveiti og er eftir við nýtum hvern einasta dag er dagurinn í dag og dagurinn á morgun sem eru góðir en svo vitum við svosem ekkert um framhaldið og kornið sem komið er í hlöðurnar er misgott og sumt af því með lakara móti tvær slæmar

seint í ágúst skemmdu fyrir og þetta stöðvaði allan þroska í korninu og og hafði bara áhrif á suma akra þannig að þeir voru alveg ónýtir en en aðrir urðu fyrir skemmdum en svo hefur bara í ágúst og september haft

áhrif á þroskann

að þroskinn er ekkert svakalega mikill eða þyngdin í korninu hvernig þetta haust svona miðað við reynsluna frá því þú byrjaðir í þessu þetta er frekar slakt haust óvenju mikið hefur borið á

undanfarin tvö sumur en hlýnandi loftslag auðveldar sveppnum að ná sér á strik hér á landi sýkt tré vaxa hægar og binda minna kolefni en skógræktin bregst við

með kynbótum til að tré framtíðarinnar þoli sveppinn betur löng og sumur eru kjöraðstæður fyrir

hann getur farið ansi illa með laufblöðin og jafnvel valdið því að þau visna og falla af við erum að sjá þetta í ösp við erum að sjá þetta í birki við erum að sjá þetta í viðju líka og öðrum víðitegundum að það er meira af

heldur en hefur verið oft áður auðvitað vitum við af

í birki sem hefur verið lengi en þetta er að verða meira útbreytt í

núna og er til dæmis komið hingað á Austurland

er mjög hraðvaxta og á að gegna lykilhlutverki í kolefnisbindingu

gerir það hins vegar að verkum að trén ná ekki að nýta lengri sumur því þá nær sveppurinn sér á strik og fellir laufið snemma kynbætur Skógræktarinnar á Mógilsá hafa skilað mörgum ólíkum og þeir þola ryðsveppinn misvel og við höfum valið aspir sem eru þolnar fyrir ryði foreldrum og nú stendur til að fara að fjölga þeim þannig að við ættum að vera komin með ryðfría ösp á komandi árum sömu sögu er að segja af birki á Höfða á Héraði standa hlið við hlið

eins og var í fyrra þá stendur embla uppi græn og falleg og fær eiginlega varla í sig ryðsvepp þetta er mjög mikilvægt af því að á komandi árum á skógrækt að gegna mikilvægara hlutverki í að binda kolefni það er mikilvægt því að trén séu heilbrigð og vaxi fljótt og vel og gegni sínu hlutverki við að binda kolefni nýr göngu og

og Akureyrar hefur fengið góðar viðtökur oddviti Eyjafjarðarsveitar segir það mikið öryggismál að færa hjólandi umferð af þjóðveginum vinsælt er að ganga hlaupa eða hjóla

í Eyjafjarðarsveit vegfarendur sem ekki eru akandi hafa hingað til þurft að vera í vegarkantinum bílaumferð er mikil og þarna hafa orðið alvarleg slys eitt stærsta verkefni sveitarstjórnar

á síðasta kjörtímabili var að leggja sjö kílómetra langan göngu og hjólastíg meðfram þjóðveginum Akureyrarbær vildi ekki taka þátt í verkefninu en Eyjafjarðarsveit lét slag standa með Vegagerðinni með framkvæmd upp á nærri tvö hundruð milljónir króna

er fjögurra metra breiður þrír metrar í malbiki og

stíginn fólk fór að nota stíginn um leið og mögulegt var og er yfirleitt þó nokkur umferð um hann öllu leyti og og gott framtak

á eftir að fara oft við áttum alveg von á þessum viðtökum það er búið að tala um þetta í tíu fimmtán ár og þetta fór virkilega á dagskrá fyrir rúmum fimm árum við höfum bara séð það á samfélagsmiðlum og menn sem koma og tala við mann að það eru allir að lýsa mikilli ánægju með þetta stígurinn auki útivistarmöguleika en sé fyrst og fremst nauðsynlegt öryggisatriði umferðin á þessum vegi er vel yfir þúsund bílar á sumrin á dag

dag og það var varla orðið hægt að keyra þetta á góðviðrisdögum án þess að fara fram úr nokkrum hjólamönnum og nú er bara að vonandi að hjólamenn noti þennan stíg og séu ekki að hjóla á veginum lopinn fyrirgefur allt

prjónarar víða um heim keppast við að ná tökum á hringlaga sem er höfuðeinkenni

er alltaf vinsæl en það er ekki bara lopapeysan

á síðustu tíu árum hefur sala á lopa aukist um hundrað og tuttugu prósent ef horft er til magns strax eftir hrun var mikil aukning í á síðustu árum hefur sala á

í gegnum netið aukist verulega árlega eykst salan um tuttugu og fimm prósent og í fyrra voru seldar

fyrir samtals um tvær milljónir og það er mjög gaman að prjóna þær vegna þess

lopinn er bara svo hann fyrirgefur allt þú þarft ekki einu sinni að vera flink að prjóna yfir öll mistök

eins og lopinn er heitur og lopapeysan ofboðslega hlý flík að þetta sé svona vinsælt víða um heim en lopinn er svo

það er bara svo gott að vera í

það er að þetta er náttúrulegt efni þetta er ekki plast það er þessi mikla samfélagsvitund um hvað er efni sem

það er verið að nýta allt af sauðkindinni

eftir að hafa hlaupið fjögur hundruð kílómetra síðdegis styttir upp og annað kvöld hvessir af austri og fer að rigna við suðausturströndina Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur

fer með veðurfréttir að loknum íþróttum þá skulum við sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í íþróttafréttum hér á eftir allt útlit er fyrir það að Jón Þór Hauksson verði næsti þjálfari

Arnór Sigurðsson er ánægður með fyrstu vikurnar hjá rússneska stórliðinu

Moskvu heimsmeistari í skák fékk áskorun um að mæta enska Alexander Arnold þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir frumvarp sjávarútvegsráðherra um rekstrarleyfi til bráðabirgða í fiskeldi var tekið fram fyrir önnur mál á dagskrá

Alþingis í dag þingmenn stjórnarandstöðu furða sig á því að keyra eigi málið í gegn á of stuttum tíma lögregla

þeir störfuðu hér og voru handteknir í morgun sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum sagði óvænt af sér í dag eftir tæplega tveggja ára starf hún þvertekur fyrir að hyggja á mótframboð gegn forseta

Bandaríkjanna kornbændur á Norðurlandi eru enn að þreskja korn og þurrka þó að komið sé fram í október miklar rigingar í haust hafa

við uppskeruna þrátt fyrir háan aldur fara vinsældir íslensku

vaxandi uppskriftir að lopapeysum seljast eins og heitar lummur í gegnum netið og er stærstur hluti kaupenda erlendis